Ecoppi, yimɓe welɓe daande e jimi sanne, woowɓe bo,e. Yimɓe duu haala??? Woni ko ɓe kaalata. Ayyo, <hesitation> ɗun ni woni ko anndumi e maɓɓe.